Mi fiɗɗan waɗugo no pat no mi watta heɓa ɓe yerɗa ɓe am ɓo mi tefan ceɗe ha jungo am no mi barandante ɓe hadou hoore maɓɓe bo mi hoosan sirruji ɓe yarɓu am mi yecca ɓe seɗɗa seɗɗa heɓa ɓe yarɗa be am